Raha ilay sakafo hoe <hesitation> tsy haiko ny manamboatra anazy an, <hesitation> nefa tiako hoe ho hay na. Ilay <hesitation> ilay ny mofo dipaina. Ilay izy izany zavatra ohatran'ny hoe tsotra ery fa nanandrana aho an, fa tena hoe <hesitation> hitako hoe mety manana hoe mila fahaizana manokana hoe na fitaovana manokana mahatafavoaka an'ilay mofo dipaina ohatran'ilay ilay itiavako azy.